Nama nama naandi'i ja naketendo ku do'ondo ja <hesitation> naandi'i ja kuchiindo nama naandi'i ja nandiuu naaxeé tna'ami xe'e ku carrundo ku do'ondo ku ve'endo ku ke'endo kodi ndiaa jiaa naketendo ndi'i nama te ñaaxi xe'en xe'en nama.